So mi hokkama jamɗi tati e nder nyande wie mi gollira ɗe ko giɗumi fu. Goo fu mi sufta mi waɗa jamdi woɗiri kanmi ni joɗo mi siyto, mi ɗano nde mi gondumi ni jannga, yannde tatauri mi yaha <noise>